إذا قدرت أرجع بالزمن ألف عام أول شي بحاول أفهم شلون يعيشون الناس بهالزمن وأتعلم طريقتهم بالحياة بعدين أستفيد من معرفتي الحديثة وأساعدهم بشغلات تفيدهم مثل الزراعة والبناء. أحرص على أكتشاف نفسي في المستقبل وما يصير عليه البشرية بعد ذلك. كل هاد وايد حلو.